Ny kivà samy kivà de samy managny fomba fifandraisany, misy kivà zany a efa samby lakoro araiky akao izy mipetraka, samby olona raika mitana ananjy, de mifanerasera sara izy, sy miadiady fa ny misy a de avy ivelany akagny mandalo tonga tafiditra an-dakoron'ol akeo de sy mainsy raikitra ny ady lohaka fa misy sy fifankahafantarana.